Ny ampela a filipiny any zay ny koloysay nanampetraky anatindreo ao da hoe tsotsotra engy sady da tena hitanao hoe fitafian'ampela zany e, fa tsy manaonao fitafia andellahy io.